जश इबि कोडी मरद ए सो कुन्जेई दितुदियासे पियार क्र। या फिर जे तियाक कुडी ओका मरद छेदा रला लागी जीएलटी बैट क्रला उल्टी सिथि ता टेसिक स्मजन या जेसे स्मजला नू ता तिसिक पिटना ए जेबी से संडे नू आति ता इटुक बोला पियर मुज ब्लिडन डेना।